Tɨ ja ñama xeénga ja nti taka kɨtɨ ja nteo kɨtɨ ja ñama xaan ku ja ku isu, yuan ku ja ñamaga te a kɨtɨ a kue xeenga ja ka jika chi tau kɨtɨ kɨtɨ nantaa kɨtɨ ja ka kan'o ku tortuga, yuka ntaka kiti yuan ku ja kue xeénga ka jika taka yuka ku kɨtɨ keega ya te kɨtɨ ñama xeén jika ku taka isú. iso yuan ku a ñama xeénga.